மரகதக் காட்டின் மையத்தில், உயர்ந்து நிற்கும் மரங்களுக்கும் சலசலக்கும் ஓடைகளுக்கும் நடுவே எல்லாளன் என்ற இளம்பெண் வசித்து வந்தாள். எல்லாளன் சாதாரண குழந்தை அல்ல. அவளுக்கு ஒரு தனித்துவமான பரிசு இருந்தது, விலங்குகளுடன் உரையாடும் திறன். எல்லாளன் சிறு வயதிலிருந்தே சிறியதும் பெரியதுமான உயிரினங்களின் சகவாசத்தில் ஆறுதல் கண்டான். அணில்கள் சிறந்த கொட்டைகளைத் தாங்கும் மரங்களைப் பற்றி உற்சாகமாகப் பேசின, ஆந்தைகள் தங்கள் இரவு வேட்டையின் கதைகளைப் பகிர்ந்து கொண்டன, குறும்புக்கார நரிகள் மறைக்கப்பட்ட. புதையல் ரகசியங்களை கிசுகிசுத்தன.